Mebjpj dj mo nko menye mo dcfo botu kwan akjhyj beebi kyjn dj menye m'anyjnkofo bckc siantsir nye dj, wo dcfo wc wo nkyjn a, cma wo ahomka ara yie na cma cdc a cwc hom ntamu no so cda edzi, hcn enyi bjgye na djm adze no cbjyj nkae dj wc hcn abrabc mu djm ntsi menye mo dcfo bckc akjhyj beebi na yjagye hjn enyiwa kyjn dj menye m'anyjnkofo bckc.